ⵀⵓⴼⴻⵉⵜ ⵜⵉⵍ ⴽⴰ ⵎⴰ ⴷⴻⵉⵙ ⵙⴰⵍⴰⵀ ⵏⵢⴰ ⴰⴱⴰⴷⴰⵀ ⴻⴼoⵔ ⵍⴻⵜ ⴻⵜⵜⵉⵎ ⵎⵉⵔⵉⴷ ⵏⴰⵡⴰ ⴷⵉⵀ ⵔⴻⵢⴻⵜ ⴷⴰⴳⴰⵜ ⴷⴰⴳⴰⴷ ⵜⴰⴽⴰⵔ ⵏⴻⵀⵢⴻⵜ ⴼⵓⵔⴻⵜ ⵏⴰⵜ ⵏⵉⴳ ⵎⴰ ⴰⴷⵉⴻⴽⵏⴰⵎ ⴰⵡⴰ ⴰⵡⴰ ⴰⵡⴰⵉ ⵀⵓⵙⵉⵢⴻⵏ ⵉⵙⵉⵍⴰⵏ ⵡⵓⵙⴰⵉⵜ ⵏⵉ ⵙⴰⵍⴰⵏ ⴰⵀⴰⵍⵉⵢⴻⵏ ⵜⵓⵜⵓ ⴱⵉⵜⵜⴻⵏ ⵏⴰⵎ ⵜⵓⵍⵉ ⵡⴰⵀⴰⵍⴰⵏ ⵡⴰⵔⵜⴻⵏ ⵏⵉⴳⴰⵍ ⵡⵓⵔⴰⵏ ⴽⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⵉⵣ ⴰⵡⵉⵏⴷ ⴰ ⵡⴰⵔⴻⵏ ⵏⵀⵓⵙⴰⵉⵏ ⴻⵜⴰv ⴰⴽⵉ ⵎⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⴰⴽⵀⴰ